حاليًا نختم طاهية مخبوزات <hesitation> ما نعرفش بالعربي كيفاش نسميوها <hesitation> حلوجية يعني، نطيب <hesitation> الحلو والحلويات بصفة عامة، اللي هو عكس تخصصي، أنا في الأصل كنت مهندسة، أما اخترت المجال هذايا، خاطر يخلي لي أكثر وقت نكون مع صغاري، خاطر فيه إبداع أكثر وراحة أكثر.